Gne kolibria sy vorony mitovy ame voro io aby, miavaka reha samy vory izy io satria, izy ndre ampandrembogna egny izy da afaka omankany evao, sady gnanazy igny rivotra igny nagnazy magnampy anazy ame mandrembo zany iny magnampy ny helatriny mikopakopaky io.